لعبة أحب ألعبها ما اصدجائي هي كرة القدم, نحب نجتمع في الملعب ونلعب مع بعض, دايماً يصير ضحك ومنافسة, كل واحد يحاول يجيب اهداف وحركات, حلو بصراحة, الجو يكون حماسي, خاصة لما نفوز, نحتفل ونصير نعيد الأهداف اللي سجلناها, تعطي جو من الحماس وتخلي علاقتنا أقوى ببعض.